أنا بجد من مغرمين الكتب ، بحب أقرأ كتب كتير اوي وعندي كتب كل المجالات ف النهاردة قررت اني هرتب بقى المكتبة كلها مكتبة كتب ورتبت بقى قسم التاريخ لوحده وقسم الروايات لوحدها و قسم العلم لوحده ده حاجة مريحة جدا بجد ف المكتبة